أكيد التعليم مهم جداً. و <hesitation> للمجتمع فيه أسباب. أول سبب إنه التعليم بيساعد على تطورمهارات والمعرفة اللازمة لبناء المجتمع. كمان إنه التعليم بيعزز التفكير النقدي والوعي الاجتماعي بيساعد الأفراد على اتخاذ القرارات. والتعليم كمان بيساعد في تقليل <hesitation> من الفقر والتمييز ويعطي الفرص للجميع بغض النظر على الخلفيات.